lafa mampiasa fitateram-bahoaky an-tàna-baovao any zagne, da mila fantarina heky ny raha handehanantena, ohatsy hoe bus ve sa métro ve ny fitatera handehantena. Lafa vita zay da sitomy ny fampihara fitateram-bahoaky antoerana ho an'ny fandahara-potoa sy lalàn-kalehany. bakeo amin'izay da mila mividy tapakila mba anaraha nyb torolalàn'ny toera andehanantegna zany.